Jue yë ko'o neyb dun kë wyat'sëp yajxon met's ok tëkëk okë këbujëp xët's am, yëk xët's am jadun je'e kë wyat'sëp këxë këxokyë buj jet'sëb këwaxkë.